Un vichi na tatu'ui xiinto i'in ko'ó xixiyu kaa naa ntatui xiinto chi yaa kachi mii yuvasintu saa ko'ó vaa ku ko'ó ñu'u kixi ka kua'aya sukuantua ra yaka xixi mintu ra yaka kua ñuu iini, yaka xixi tukui yioi chi ya xixi tu se'eaia, ta sukuantua taa ko'o safi saa kuantu xaa tu tiayu'ka xamintua chi ya xuxa kua'a ku tuakaa, yuti tikontu yuti, yuti tikontu sa sukuantua ta takuu vichi raa kuuva safi ra vixavaa sivi ti sintiki kachintu kaa, tana ntee sana kavituku yio sivi ka'amintua, tu kua'aka kayiua xii yaka tu tiayu kaa, kua'aka kayua su vichi ra kuuva safi ra koo sakua kaia su yaka kumia ta'a inintu, kisii sukuantu kisi ñu'ú kaa, yaka kuntia xixintu chi yaka kua ta'a inintu, yo'o kisi tiutiantu, yo'o kisi ntuchi, yo'o kisi ntiayu sintiki, yo'o kisi ntiayu ntiuxi nina yooa chi si'si xia'a mi ña'aka ra, yaka si'si xixintua yaka kumia ta'a inintu yiasi yu'untu xiaka, yiasi xinintu xixia ra ka'á ka ra xiasi kuai xixintu su taku kunintu koo i'i chiñu kama ra tke'entu su ka'á kuvali ka chiyoa. Ya ko'o ya'a kava kachiñuntu ta viko chi kua tikua yuvi xixi i'in viko loo tara kuxi i'i cuarentana, ta i'i cincuenta'na kuxi i'i viko loo, i'i viko kanu vaa loo ra nta uvi ciento'na saa ko'o ko'o kuxina i'i kuaa ko'o nuu mesa ntaka kuxina, kua'a ko'o ra ika ko kuchiñuntu sukua tukuntua'ka ta kuva kua'a ra, yaka ku mia xixintua ntentu su ta'ava inintu, ya ñu'u kixin ka, ntikontu yuti yakaa kumia ta'a inintu, yaka kua ntee xixintu <noise> ka'á kaa ra na'avata kachiñua suu saa xia'a loova ña'a xinintu xia'ra, ksika xixi ntuu na ntavi chi ko'o ña'a ñu'untu, ta xina'a tiempo su nina kisi xi'intu, xi'intua vichi ntaa xiavi siki'ka ciento yoova, ya cincuenta kisi vali tii ya i'i litro, uvi litro kuya cincuenta, ya xia na'nu loo makila ta xia'a na tajao xa i'i ciento. i'i ciento sava ka'ana xia yiavi kisika ra xikii tantua xixintu chi yaka kumia ta'a chaa inintu ra, ko'ó kaa ra ta'a ta inintua su vikova ka'antua ka saava kachiñuntu nteentu mi ñu'un ntavi yo'o.